لعبتى المفظلة وقت كنت صغيرة كانت الغميضة اللى هو شى واحد يبقى يعد شى خمسة يعنى والباقية يتخبوا، كنت تشايما أبرح في اللعبة هذى خاطر نعرف نتخفى بالقدا وبعد هذى ممايش يبقشوا بيا وين اتخبيت، وجيه الوقت اللى نلعب مع صحابى نجم لعبة هذى نبذله اللى هو من مش كلنا نتخبوا لا بيختاروا لون و إلا رقم واللي يطلع الرقم هذا هو اللى يمشى يتخبى والباقى يفتشوا عليه.